नट अर्थात बदाम बहुत मेलके रहतियाँ जेहति हमरे हम्मर शरिरके तहना आवश्यक परल पोषण आउर स्वाद लेहे सिकति । काहिक यि हम्मर शरिरके तेहना यि बहुत लाभदायिक चिझ हे । जेहमे कि हम्मर काजु, औखर, बादाम, पिस्ता, हेजलनड, मकेडिमियाँ, पिनट, ब्राजिल नट, चिनि, बादाम आदि हैं । यि नड हम्मर स्वास्थ शरिरके तहनि बहुत ज्यादा फाइदा आउ तन्दुरुस्त करेक तेहना मदत करतियाँ । उहिकमारे हमके यि मेलके नट ज्यादा ति ज्यादा उपयोग करना हे ।